A ie ël pan d'Altamura famus, a ie ël tuscan, a ie la la biova, ël maggiolino, la spaccatella, a ie ël bocconcino, a ie a ie, pan pöi i sun i grisin, a ie tanti d'auti tipi che mi cunosu nen